<hesitation> Raha ny isan'ilay lokon'ny maso an, anaky dimy ihany koa. <hesitation> ilay ilay izay anaky dimy izay an, misy an'ilay <hesitation> volontsokola an, ilay mangamanga, ilay maintso an, ilay grigri, dia ilay atao hoe "noisette". Dia ny sasany izany izay manakaiky fotsiny an'ireo anaky dimy ireo.